Ny fomba fanapahana ny hoho mba tsy haratra dia tapahana tsiraidray aloha ny hohon-tanana ary tandremana tsara mba tsy ho voadidy ilay hoditra kely amin'ny sisiny, rehefa vita zay de mampiasa lime aho ikikisana an'zay mbola maratra- maranidranitra amin'ilay hoho tanako.